في اكتر من تلتمية سلالة للكلاب. فالكلب افضل صديق للإنسان لانه عنده الحواس الحادة زي حاسة السمع وحاسة الشم. فالكلب قادر على انه يسمع الأصوات، ومن اهم صفاتها ان هي ذكية ومرحة. وفي أنواع منها كاتيرة: منها الشيبرد ودي كلاب ودية متظهرش أي نوع من أنواع العداوة للانسان، وتتميز بان هي كلاب حنية مع الناس الغريبين، وتتحمل السفر ووسائل النقل والمشي العام والاماكن المزدجمة وديما الكلاب دي بتكون حذرة ومتحفظة تجاه صاحبها.